Raha ohatra hoe dimy minitra anagnako ihinanako hanina de <hesitation> hanina atao- ataoko zany an mividy <hesitation> paty za de <hesitation> magnendy atody de zegny zany i hanigna ataoko raha ohatra hoe dimy minitra foagna ahafahako mikarakara hanina ohaniko.